Oluganda, oluganda nirwe rurimi orwanguhire kwega, habwaki ninyenda kwega oluganda, buri, habwokuba nirwe rwanguhire, buri kicweeka eki okugendamu, omuntu akuba atamanyire orutooro, nakira kukozesa muno oluganda habwokuba nirwe rwanguhire. Orujungu, orujungu narwe rwanguhire habwokuba abantu abaingi basomere, batoito abu okusanga batasomere hati nyowe orujungu narwe niruba nirunyanguhira.